لما نتجمع أنا وأصحابي أحب ألعب معهم ألعاب ورقية، وأكثر لعبة ورقية أحب ألعبها معهم هي لعبة الأونو لأن يكون فيها حماس مرة، ولما يكون العدد كثير يكون اللعبة ممتعة جدا، ونسوي تحديات ونسوي أحكام على بعظنا البعظ، وهذه أكثر لعبة استمتع فيها مع أصحابي ونحن نلعبها.